في نهار من النهارات وقديه هو ثم موسيقار كبير يتجول في الغابة ويخمم في لحن جديد يسمع موسيقى ياسر سمعها وياسر عجباتها جاية من الغابة حاول بسمعها المرعق اللي هو يتبع صوتها ذاك وكل شوية يتعمق في الغابة ويسمع نغمة وتزيد توحيلها تزيد بنغمة أخرى ليند كامولا لحن شجيع في مخه.